د موسقی ضربی آلی به ډیری وی خو زه به یی د یو څو نومونه درته واخم لکه طبله ډول ډولک نغاره شاید ډيری نوری ضربی آلی هم یی خو زمایی نومونه په یاد ندی او زه چندان علاقه ورسره نلرم